إني أعتبر نفسي جيدة في السباحة وأحب أستمتع بالماء لكن إذا كان الحديث عن العاصفة البحرية الوظع مرة بيكون مختلف في الظروف القاسية مثل الأمواج العالية والتيارات القوية، أعتقد إنه بيكون تحدي كبير، حتى لو كان كنت سباحة حلوة وجيدة لازم أكون حذرة وأعرف حدودي، الأمان له حدود.